Anisan'ny biby manana anjara lehibe amin'ny tontolo iainana tokoa ny tantely. Ary raha ripaka ny tantely de tena atahorana ny faharatsian'ny tontolo iainana. Mandray anjara izy amin'ny alalan'ny fakany ny voninkazo lahy makeny amin'ny voninkazo vavy de manome voankazo ary ny voankazo indray lasa sakafo na lasa hazo lehibe aty aoriana.